Sahaaraaji e ɗon feere-feere, e woodi Monsun desert, e woodi Constal desert, e woodi Polar desert, e woodi - bannda maajum, e woodi Cold desert, e woodi Hot desert, e woodi desert ɗum nder e woodi Mountain desert.